Ba ga we'e llimin ai gyishiyu ilimin ai mbunau lilimin ai p’iyan gani yuuwi wi ya kwa khin ilimina ya siga tsaghi wi piyatinu, wu lthisin ya kuma wita wuyanu wan kari ghamuma wun ka cinta ghanwi ghan we’e ilimuna a ndaka kuma ghi wu ndaka civau, a ndaka kumu ghi wu ndaka tsigau a ndaka kumu ghi wu ndaka tsiga khin wulthiwi a ndaka buju gyicu jarhyina bu wu ndaka taa vinahyi a ndaka gyin jarhyina bu wu ndaka umma yani bu wu ndaka kuza p’iyatin wulhu ya kuza p’iyatina kai. Zuri Yuma tifful wi ya kuza p’iyatina wu ndaka zha wuyan ya kuza tsi ya tsika yani buya ummau ghan wee ilimina sai khin ilimin ba wa zhiba ghinshina sai khin ilimina ba wa sinna fali khin ummi, sai khin ilimina sai khin iliminq bawa sina pahyiyai khin kwahyiya sai khin ilimina ba wa sina ghi wu ndaka umma wa pa jarhyin bu wu ndaka taa yan tahyiyai har wi ta <hesitation> pa tighiwi wee ilimina ca tsiba sinna ta fala yani khimahyina yanibukwa ghishiyakai yan mbani sai wa ngingiya wa ummusi yan khimshyun ta za waw a fala yani khimahyuna.